<noise> Gny tena asan'ny machine io izany! Ndre hampidina anao, ndre hapiakatsy enta; da io gny magnameva azy laha ohatsy ka mavesatsy i; da io avao koa gny mampalaky azy laha ohatsy ka <noise> laha medameda gny olo minday azy.